في أحد الأيام كانت هناك أميرة عثرت على خريطة، الخريطة كانت تشير إلى مكان بعيد في الجبال جررت إنها لازم تكتشف السر وطلعت في مغامرة واجهت وحوش وعبور أنهار لكن ثبوتها خلاها تصل لمغارة جديمة هناك اكتشفت كنز مفقود واتعلمت درس عن الشجاعة و الصداجة، عادت الأرض وشاركت الكنز مع شعبها وصارت أسطورة تروى للأجيال.